Nin so aa re zo nə gə kim gəgən. Məkə re ɓawkə ki, məzo mabu gənúú wanu kə i gaw giya naa wani nə baa wani ko ɓəya wani nə kakaa wani kə i gawni giya? Maren zo kə riwdəl inə, gawtəl, in gbakə ryə, may yari nə may ki. I gagənə gan gəəsə ya? Ko i gagənə gəənsə ra? So zolə etən məre zokə nə mə re ré kə kay mani rə. Məkə laalan ki dələn ali ryə rə, mə re laakə kay mani aa ná mə re zo kə wom rə. Mə re ləy kə kay mani dere. Kay minii, ki ay kə mi gəwgən. Ama niŋkə kə mə zow kə giya? Niŋ abə kə rem ren bəkə ya? Mabu gəənúú wanukə i gaw giya i gaw gan gawtəl wombəl ya ko gawtəl aa wombəl lə? Ikə gawgan gawtəl wombəl kə, gbani kay mani rem təə nim lai lai be rem pasəgərə, mo mə ɓawɓan ki ai. Ki ai mən way. Zum, baajiwlə kə pawsəm nay pá so ninso aa re dunəgə so aa re wanə waynəgə kinu wómbú nin mabu gənu dabə dikə ryə i təysené ani. Eyaw niŋkə áw nə aa kə dabə nini rə kə aré an wakə waaki aa woshe kə shi kenan akə are, arew zokə are kerkə wanu so danə ryə anirə. Wowon wom musə ryə am ə bi ama temləpa nin gawtəl wobəl gəənsə ar, gawtəl gani gəəsə, gawtəl, rwidəl təəm dam ryə am, təəm gəə bənəm səw rə. To amireye ren kamkə musə pa da re təə kə ən aa kə mi aa kə daa ɓawki ai rə. Ama aa kən dú an tú an tey diga mabu gəənúú enú rə. Mabu gəənu bə i ren təəsəgə ən moki kə mə daw ai mə re mə ɓaw kə ki ai. Mə kən ge mə re mə ɓaw gú. Ama mo mə kən pe zul tetə manə mən be kə be dúkə mabu-mabu gəənu i təə be rə. Ma é dabədikə ryə kə aa re dúkə mabu gəənu təəm i təə səm ai. Mabu gəənu ire zo kə diga dabə da ən may-may gəəni wanu sə di kər dikə ryə wakə ani kə mo waashe kə mə dəy ko tirə pá bə mə re wakəgərə. So kim gəgən so aare zo kə nin so re gənəgə gərigə ani. Arezokə waa ki aikə təəm daŋ ya ko təəm səw rə ya? Təəm kə səw rə aa zonii so gəənu i təysene ani ikə aa kən pe mabu am an ge re ye ren kam kə musə pa. Ama aa kə pe en ám aa kə təə ən, kay may gəəni nə mi niya? Ur kə dəri ɓa mere, diga dabə. Idabə ində imi təəm rə. To diga dikə ryə, diga mabu gəənu, gəənu dikə ryə, mabu gəənúú enu aa zaygi ab aa bəy wan rə ryə, abəy bə kə ai. Abə ɗakə gə təyi ni ai, abə dákəgə rwide iné ai i bə ye təəsəgə niiso are bənəgə nə kim ani. Kim gəgən aa kən bə an mi gawtəl waaki ai naa wani nə baa wani, é bə aa za aren gawkə ɓikəl. Kuma ireye ren pawsəgə nay. Ama baa nə naa mabu gəənu i kə təəshe i, i daa gaw gərigə é akən ɓaw ki ai kai musə pa abə akə aa təə ən akə mi. to wanu akə mi ani nə kə aa artə aa láá. Ama é gəw lə pá kə aa təə ən gbətəbə. To wanu aa təə ən gbátəbə ani kə mən artə, baazum aa pəwsəm nay pá. Man bə mə ren way kə yakəl, mabu gəənúú manu i ren way yakəl, ma bu pat kayo manu iren ɗakəgə yakəl. Abə nə mi re təəkə rwidəl sə waa yari rə pá. i mabu gəənu, waaki áw, ikə re gakə waa ini sə waa yari rə, iren zokə gbay may waayari a kə mabu gəənúú wanu kə giya? Baa wani kə giya? Bəyay wanu kə giya? Mabu ai i laalan tol ya ko ilaal lə ya? I gáw gan gáwtəl gəəbəl ya ko i gáw gáwtəl gəəbəl lə ya? Iren zo kə, iren gakə waa-waa yari ai, i ren kerkə waa yari ai nergə wanə, iren kerkə waa yari ai wan kə gawni giya? Gawgan nə kaw wanu kə ɓikəl gawtəl ɓikəl ya? Ko kuwa gaw gan ur kə wanu <hesitation> aa bəw rəya? <hesitation> aa yalu rə ya? To aa ren zokə waa yari ai mabu wanu nə riw dəl wanə nə rwidəl wanə. Ba komta ən aa pe gənəgə waaki ai so aa rew gakə waa yari ai. Akə zo gawtəl ɓikəl da ryə, so aa gaw. Kə səw rə nə kə aa gaw aa gaw wan nii so aa təəsú təəm niŋ aa niŋ aa zo nə ani. Niŋ site mi təənə min wanu may gəəni kə təəsəm ani kə mə kə kin dikə, mə kə dəy tirə pá bə mə kə wakə rə. Ama may gəəni nə kir dikə ryə wakə wan ko aya. Am gam wakə diga matə nə mene bile am má kə dá wákə rə. So mabu gəənu i kən gaye təəm, ən ká bə təəm nini kə təəsəm ən mə dú ami mə dú nay bay ai. May gəəni wan aa artə aa dú ma. So daa minə daa way nə wan valə nay bay re rə. So ram təə səgə ən mə kə dú naybay ai kə kəwtə daŋ, mə kə dú nay bay ai nə kə rem rasə gə yamsəllə. So kan zum so mimi.